Ɓuri moƴƴude ko jogaade njoorto moƴƴo e sikkude wonde huunde fof maa feew, maa moƴƴu e diine ɗamtinaade. Ɗamtinaade, moƴƴaani.